Ja ku in kisi ñuu chi va´axe ka ja chi asi ka ja nteyu te ntaka in kisi nkeko vitna chi nta´avi ka ja in teleyu sa’aya.